सच्चाई एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ईमानदारी। विश्वास और साहस का प्रतीक है ये जीवन का वो मूलभूत स्तम्भ है। जो हर रिश्ते हर विचार और हर काम को मजबूती प्रदान करता है। सच्चाई के बल पर जीना सिर्फ एक विचार नहीं है। बल्कि जीने का एक तरीका है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है और प्रेरणा देता है। सही माने में सच्चाई का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। सच्चाई एक मजबूत अर्थ है जो न सिर्फ हमारे बाहरी व्यवहार में झलकता है। बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धता को भी दर्शाता है। सच्चाई हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। एक ईमानदार व्यक्ति को किसी बात को छुपाने या झूठ बोलने की चिंता नहीं होती। और इसी वजह से वो अपने जीवन में शांति और सुख महसूस करता है।